रडार एक मशिन जो राउंड गुवता आनी सांगता कि किदे किदे खायचा सिदीक असता। रडार रेडियो वेव्स चे पुसले धडता जे किदे असा जाल्यार रिफ्लेक्ट जात आनी येह रिफ्लेक्ट जाले रेडियो वेव डिटेक्ट करता।